Roe ñy isany nama anañako mariny ahy: -ñy taon-drozy roe :ñy raike fito amby dimampolo ñy taony, ñy raiky faharoe efatsy amby roapolo tao ;zay aby ñy taon-drozy roe zay.